A vak pik ma tha thek macha ma senga apik ma cha thek macha di chevik cha de cha drem khan chia che tep kama ta thek ma cha nani chama cheseng ura cha chemeng uthi ma uthi tek autha thek tek necha da uthi tep kama a umesta da tha drem thi tap thi tep kama cheseng ve the va vam, ura ti seret pa the ves ura chlan chia ut da chlan cha ut ma levop muchaves ale uthi velek cha a senga diva chesngia chlan cha uthi tap necha ura senga ura uthi regel meni chama <hesitation> ura utha ma lechar. Muchaves da chlan cha autha lechar atha raves a ngbes na cha ma sengi da autha lechar a veng bik du thi ut tet kama i thang a veng a vak pik ma cha da cha drem ka tes du ut techa du uthi tap pecha autha lechar ura uthi tap pe autha thit na cha. A pik du drem ut tacha diva uthi ma ut ta cha diva sik uthi tap pecha mangit necha. A vak pik da cha drem a va ma chedichenma chetek ma chedichen ma chetek pecha nget <hesitation> uthi tek <hesitation> uthi tek pecha ma git de uthi tek uthi drem uthi tap necha ura ut klan a muchaves uthi tap men i a ma baul uthi tap pama baul necha ura uthi tap meni ama git necha. A pik de uthi tap pechama teleng necha. A telnem, de ut drem uthi tap. Uthi ma uthi tap necha uthi tap pechanam. De chule chlan ia uthi tap pe kama ithang ma chlan cha ngi kutem, ngi kutem necha ma i thet ma chlan cha uthi kutem na chi. Ut drem ut tetha diva uthi tap necchi. Uthi tap necha ve kama ithang klan avik du uthi tek ura uthi tap necha. Klan a vik de chule de kama veng bik de cha drem ka de chlan kama ta drem kama asenga ma uthi tap necha. Da sik a bes necha ma senga da, a bik kave ve sik uthi tap ura aumesta de muchaves de thi tap pechave ma tha ve mathang necha. Atheve ma, thang nge drem cha a veng bik de ave musang machedechen a ve ma the tek ma chedechen ma chlan cha uthi tek necha. Uthi tap pa na ma git necha. Uthi tap pa utha lechar ura uthi tap pa ma git. A ma git ma museng ma uthi tap pecha ma git necha.